Tsy mitombo satria anaty eritseritso manao hoe: "Raiky ty mana ny marine, le raike ty mana diso fe tsy sahiko ty mirehake azy amy areo." Fa le manao zao vao raho hoe: " <hesitation> Tsy maka iza na iza."